Ман ба дӯсти худ мегӯям: “Ман бояд ба сафари кӯтоҳ равам ва хоҳиш дорам, ки сагамро нигоҳубин кунӣ.” Ӯ хеле ором ва оддӣ аст, танҳо мехоҳад, ки касе ба ӯ хӯрок диҳад ва каме навозиш кунад. Агар вақти озод дошта бошӣ, барои ман ин кӯмаки калон мешавад. Ман ба ту пурра бовар дорам ва хеле миннатдор мешавам.